אַכֵּיד, בַּשּׁ תְּגַסֵּל סְנָאנְכּ מְזִיּאַנָאן, חַטּ שׁוּיָּא דִּיַּאל מַעְגּוּן אֶל-סְנָאן עַל אֶל-שִּׁיטָה, בְּדָּא תְּגַסֵּל אֶל-סְנָאנְ אֶל-אַמָּאמִיָה בְּחַרְכָּה דַּאִירִיָה לַטִיפָּה, וְלָא תִּנְסָא אֶל-סְנָאנְ אֶל-לוּרָאנִיִין וְאֶל-סְטוּחּוּץ דִיָּאל אֶל-מִצְ'ע, עַגְּסֵּל כְּלָא גִ'יהּ מֻדַּת גּוּג דַּקָּאִיק עַל אֶל-אَقַּל, וְלָא תִּנְסָא לְסַאנְכּ גַם הוּוּ, הַדָּא כִּיַּכְלִּי אֶל-פֻּם נָקִי וְאֶל-נַפְס מֻנַעֵשׁ.